Sang koko tii capat kumang koko dumutu mo ange gorengen kapa warisaan kapa tuduan sa torona duduten de desa to warisaan mendo boange dadamut o sesep merisa dan suna sarimbata temu noane mekasa tu wo tumisen karia dana nitu sa koko warisaan tasa duduten ma sosowata dukena karia nitun dadamut tangko mengelepe dudut tare tu duduten teintu kan sabakaren bakaren tu wemo yambrisa sedep wo dansuna nitu mansa bakaren tantu sa duan wo soso dabu dabu ya sedap lang tu teintu mangkaba.